مزايا الشهره ان الناس كلها بتكون عارفاك وبتكون حابه تتصور معاك وبتشوف كل اعمالك الناس كلها تعرف تفاصيلك و تفاصيل حياتك ماشيه ازاى دى حاجه كويسه جدا ليك ك مشهور لكن العيب الوحيد كمشهور ان انت مبتبقاش عارف تاخد حريتك مبتعرفش تروح اى مكان انت عاوزه فى اى وقت لان المكان هيكون زحمه ومليان ناس وممكن يضايقوك فبعض من الاوقات